Pa tem a pa puan o <noise> a tah tahi to vapopoh meh roroh nosi tabe ia, poh tem vu a batan taman va no roh pah pakiu. No kikiu rer, kiu vui pa pok a puk, a pok ito keh peha non ki pom a pa'un o novan enn e nor rer a pa'un. Pok en pa puk, i pok a ban a sih kua to ioh nom a ban ban. Pok a pok ki pok ahik a pok ki pa peha <noise> en, peha ki pom non o pa'un pom pip i no kea'ih. Kua ioh e nom ban ban, e kua pa epina a kaka'ih, Kaka'ih a kokor to enn nesi a pa'un ne, a kokor por re to vakarep nom a vihinia. Epina kaka'ih kipa, ir a buatom taman o va'hiav vu, kipa va oeh nana eh e tamanea. "Popa, popa, a kaka'ih", weh to va baiton a hat vurue ma va'ih, baitono vuren ma mani ba tata'hi, e kua va oeh bana en ma, "papa, a kaka'hi", e weh pa baiton ren ma mani ba, tah tahi va'ih. Surap gunah ma, pa'eh rosin ke kua, rosin ki no rakah en no vahuk akah en. Pa no i dong totoa, ahik ta ti to va ot o namban, ahik to tahi to va ot o nah. Kipa hah eh mah. Koman bata ma ba kua e vurina kaka'ih a tah tahi nih. Hah ama, no kokon o bat nama, ong en ma pa kaukau. Kipa toa nah, toa eh neh pe kua to va ioh nom pa ban, ki vakokoman ge nom, a sia tah tahi vur eh. Ki no, ong a'en po e kua to ioh non pa ban, toa vamet ineh kua vatatainan, kipa hiv e kua. "A sina tah tahi eri?" Ke kua pa sue, "a tah tahi bo a kaka-ih." I gen to hue meno nom ba kaka'ih kipa ot ge vava moana a kaka'ih. E vue Pa epina kaka-ih kipa heve, pa gonn o rapis kipa moes a met e kua. Im en pe kua, peh kua, kipa voso a kah en. Meh o va'utet, va'utet pi inin bene sumbak. Nambunun o, ir a buok to no rer pa vangan poh, vangan poh, poh esu kokori veri. No er a'ih en en pa sue ke sumbak, "pip po mah", sumbak gunah ru'en pa'eh poro hong po pakpak pi, hoa ko o ru'en pa'eh git akuk. En en ba taneo gon voen po poh wei, gon gi gon pok na pom pa tovih tam boneh o vui. Sumbak pah pak pa sue ki nom ban, "weweh, to pakiu", en en ba sue nah, "huan amoto." En en gon hon o poh gon, si tem o reh mot, sumbak sue mana ae ma, "weweh, ta paka kai ivo." En en sue na, "huan, huan, si o kor!", pa gon o poh, gon, gon, vambuah mah meh hoi, e sumbak eh ioh pip nen ma ru'en. Sumbak sue eo va kukon tem a'ih, "weweh, eo to pakiu", en en sue gen sue gen <noise> "huan a moto", sumbak ot no nah, pak a oah rakah kor pa'eh, varakah e mah ru'in. A ru'en noma, deh vati en en, deh hop akah noman komana naman, van ku nah ragah, naman a ruruvun rakah pet. <noise> enen pa teh nom komana ru'in a'ih, <noise> a novan pa noma <noise> tamanea sue ki a novan kurus akah. E se to- e se to gon tavus e kua mon peo, <hesitation> e se to'e se to gon tavus e kua peo pasi va'en me si e kua mon peo. A mamoih novan no en ma va'i, kuroh, sumbir, susu'o mamoih novan kurus akah noma, gah. Meh novan to rov hop non, no ki hah rom mah. <noise>